Weam pa tu tuanta- tanutou meam patu tulen, weam pa tu tuanta kaweam pa tu tuanta satadi lapatu tulen weam pa tu tuanta talu mengeme muri kapa mengeme sinaru ta sioki takiok sateila tinutulan ensapa empe wetan nesea- sapa pe weta lanesea sapa tinutulan nitu sinadiata pewe sioki, kapa se- sepatuari kapa se ka ampit pa lonta lase pedis <hesitation> ta wean tinutulan ma antu oki te, weta la weasep- patuari kapa sioki kapa se kuleha nitute keang todong sata weampa yangen <hesitation> pa tu tula sapa kina lebean tala ta weam pa yangen tiro tiro ala "oh" torio re toro paken tawiam pa tu tuanta ni tute panggenge tea paleliuren wea sepatuari sioki kapa tanu sengewali.